سعودی عربستان یو ډير تاریخي هیواد دی. دا هغه هیواد دی چیري چې د اسلام دین پکي نازل سوي دی. د اسلام وروستی پیغمبر حضرت محمد صلی الله الی وصلم په دې هیواد کي دې دونیا ته راغلی دی. دا هیواد ډیر دښتي هیواد دی او په زیاته اندازه تیل پکښي پیدا کیږي. دا هیواد ټول دولتي چاري د یوې کورنۍ چې د سعود په نوم یادیږي، په لاس کي دي.